आर्थिक विकास में सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होत है। काएकी वे न केवळ नीचे निर्धारण और कानून बनाइबे के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करत है बल्कि विभिन्न पहलुवो को नियंत्रित करत है जो कि समस्थ अर्थविवस्ता को प्रभावित करत है। सरकार को उद्देश्य आर्थिक विकास को सुगम बनाइबो संसाधनन को उचित वितरण सुनिश्चित करबो। और समाज में समृद्धि को बढ़ाइबो बढ़ावा दाइबो होत है। सरकार अर्थविवस्था को दिशा देबो के लये विभिन्न नीतिया और कानून बनत है जैसे कि व्यापार नीति, कर नीति, श्रम नीति और विदेश निवश आदि। जे नीतिया निवेशकन को आकर्षित करबे रोजगार सजन करबे और बाजार में प्रतिनिस्पदा करबे को बढ़ावा देत है। इके अलावा सरकार की भूमिका जोहू सुरक्षित करबे में होत है। कि अर्थव्यवस्था में निश्चिक्ता बनी राये और लोगन को अधिकतम संरक्षण मिले। आर्थिक विकास में सरकार एक महत्वपूर्ण योगदान मैट्रिक और व्यक्तिगत नीतियन के माध्यम से भी होत है। केंद्रीय बैंक के माध्यम से सरकार ब्याज दर और नियंत्रित करत है। इके अलावा सरकार को आर्थिक विकास में बहुत बड़ो महत्वपूर्ण योगदान होत है।